Comida ja nikoo ja na'a ta ñuundo ia janani pozole jiaa kuja daava'a ta ayiivi ndi'i nuni te jiaa kuja daachi'ioña nuun kidi te daava'aña ja nani pozol ndi'i ja coloradito jiaaku ja nani mole ndii kuñu chun tejiaa kuja kuja kuun ia ñuundo ia jiaa ku comida ni ko jaana'a te daava'ani ta ayiivindo vitnaa tiuku.